يعني اول حاجة اختيار فرشاة اسنان مناسبة مناسبة كنعومة مناسبة كحجم ثاني حاجة اختيار ايظا معجون الاسنان المناسب نصيحة لطبيب الاسنان طبعا او يعني <hesitation> بتجربة الناس الشخصية <hesitation> ثم بعد ذلك تحط قليل من المعجون شي بسيط جدا على الفرشة وتبدأ تفرش اسنانك بكامل الجهات بشكل دائري.